أكتر حاجة ضحكتني <hesitation> كثر من قاع لحوايج لخرين لي <hesitation> ضحكوني، و كلما نتفكرها نضحك من شبهو جسم وحدة بجسم شمشون لي كاين في سبونج بوب. <laughs> و زادو حطو تصويرة نتاعـ مع بعض، يعني فعليا كان كاين شبه كبير بيناتهم. هاذيك ضحكتني بزاف بزاف خاطش جاتني على غفلة.